Karaha piso zao <hesitation> misy ôlo mikoragna hoe, mivôlagna izy io zaigny biby makôta ny sasany bôko mangery be an-dragno. Fô misy sasany ndraiky madio amin’izy i, mahay mangery ivela. De mpamosa- amposavy regny, regny koa tsy de tia izy <hesitation> satria fahavalon-jare zaigny izy. De piso amin'jay maro karazany, misy le mady, misy le ma-maloto mangery an-dragno, zay.